Tanàna bôka Arzantin̈y ndraiky zen̈y hafanananan̈y, miôvaôva zen̈y. A boenôsy aira fikaiana hafanana amin-drô an̈y. Zen̈y hoe <hesitation> manodidina zen̈y amin’ny roapolo degre eo eo zen̈y. Fa ny ten̈a m- mandritra ny andra zen̈y miôvaôva kà ny hafanana an̈y. Fa mafana zen̈y izy amin’ny akap-.